हमरा सबेरे तैयारी होखेला कमसे कम आधा घन्टा लागजैस काहेनी हम सबेरे उठके पहिला सिपटी जैसी ओकरा बाद ब्रस करैसी ब्रस कैलाके बाद कपडा सरियाके नहाए जैसी नाहा के आइसी तब जाके नास्ता खाके तैयार हो जैसी।